यदि मोर कुइ बिदेशी सँघरिया औरे हप्ता मोहके भेटघाट करे हम्मर देश नेपालमे आइल चाहत है तौ आजकाल हम्मर हिंया भिन्हिक बहुत जाड आउ दुपहर बहुत घाम रहलके कारनति एक ठोमिक जाकेट आउ दुपहर पैंधेक तहिन टि-सर्ट, हाप-पैन्ट, पैन्ट लाइक तहनि सल्लाह देहेक चाहमु।